Ma ke kaʻa peke aʻu i holoholo ai i kuʻu wā liʻiliʻi me koʻu poʻe hoahānau a ua hāʻule wau i ke alanui. Ua ʻehā loa kuʻu kino a me kuʻu mau kuʻu mau kuli a ua hoʻi wau i ka hale o koʻu hoahānau a na kona māmā i mālama mai iaʻu.